کاغذ د لرګیو یا بوټو له فایبرو جوړېږي. دا فایبرونه اوبو کې ميده کېږي ترڅو یوه مایع جوړه شي. بیا دا مایع په یوه هوار سطحې باندې اچول کېږي. دا مایع بیا وچېږي او نری، صاف کاغذ ترې جوړیږي. وروسته پرې پرېکول، چاپ یا رنګ ورکول کېږي.